Tsy fivadian̈a zen̈y, karàha kamarady aroe <hesitation> man̈ano fi-fivolan̈ana amy mifa-fifaneken̈a raha ray zen̈y, kô fa kamaradin̈ao zen̈y manaiky manaiky raha nivolan̈aninao in̈y izy efa tsy mivadika amin̈ao eky mba. <hesitation>